Ai! Okupopya nee ethimbo lya manguluka. <laughs> mhhhh ngame mwene omulumentu omwiipyakidhili. iyaa ashike ohakuti ngaa kehe shoka to ningi mona ngaa okathimbo koku nyanyukwa. Okutya onaanegumbo. onaanona. nonokuume nosho tuu. Mhh ngame nwene ondi hole aanona nkene nda za. Iyaa tandi pandu wo natango kalunga okwa pandje omagano gaanona. ondi hole oku- oku tuthamo aanona yandje tatu ka ende ngaa nando okuli nando opo park mpono. towu landele shino naashiya. owuna omakamba nee. owuna oku kala lela ngaa wuna okamaliwa ka gwana shaashi shampa weende nokanona taka mono shino okeshi hala. taka mono shino okeshi hala. Iyaa kakele unene unene oshiholike nima shandje uuna nda manguluka. ondi hole okuya mpono pena omaudhano taga dhanwa. Shaashi ngame onda kala handi kutha ombinga muudhano. ondi hole oku dhana etanga lyokooompadhi. ohandi dhana o volleyball. iyaa okwali omudhengingonyo natango ndali koskola. o uudhano wo karate. tashiti ogo omaudhano ngono gamwe haga uvithandje nawa nohaga kutha po- ohaga ohaga thitike omwaka uuna itaandi longo na ohandii pyakidhile nomaudhano ogo tuu ngo. Ngele kapuna uudhano tandi vulu okuwu tala tawu dhanwa ethimbo ndyoka. ohandi tala ngaa nee ko radio zizimba shaashi nako ohau kala kuna uudhano shaashi ngame omuyambidhidhi hapo go machester united ngele oko soccer